Kux este kutu taka vivo na kuuu iindoján, cheyoján ocho jan este ñaña ján burro jan kutu nani chivo chí kutu nani lakachi kuenka tuu kutu nani kotujan nduju njuan ni koo kojan kontanka, ika koján uun chichijan kuantu uchijan ndonito ijatu atuu inoto cuchi chún ján, atu atuni inka chún ján nakuu kechoto ján ikatuu pero atuni ikatuu koni tañoto kuentu ján, chokoján nduku inko chokoján atuu ni inka cokoján este chinda'a pero ko'o indonto ndavatu chindaján ndavatu njual, ukaka ján ndonito kontava ndukajan este hi kutu kudiña dojoni kundavatu ikotu.